Pääväpaneeliq ummaq väega hüäq, selle et säält saa taastuvenergiat. Aq halv asi om tuu, et kaq pääväpaneeliq saavaq ütskõrd otsa. Ja kohe na pandas? Kohegile maa pääle, koh nääq ei lagonõq ärq.